أقدم هواياتي القراءة، من وأنا في ثانوي وأنا أحب القراءة، كنت أخبي الكتب وأقرأها، وهذه كانت البداية، كنت أخبي الكتب عشان كان عندي مذاكرة وأهلي يز-يزعلون علي إني ما أذاكر كنت أخبي الكتب وأجراها في السر.